افضل ان اكون على جزيرة بمفردي، لان العزلة يمكن ان توفر لي السلام والفرصة للتأمل بعيدا عن التوتر. وجودي مع عدو قد يسبب توترا اضافيا مما يجعل للبقاء صعبا ويخلق صراعات قد استطيع تجنبها لو كنت بمفردي.